So anəm shi nəm yi bəg-bəg ba jau yi adau, amani kum-kum ashe ba nmon jenməng beh ma ked rig yi ma ziu tannu buban bai rig daun ashe yi ma mən dwang rig yi ye yak tannu buban yi kəng ma bai rig yi ma ji bu yi ma dag bu ajii aí iye hwo bn ying dag-dau rí mye kwəg zapər mye ya yaub inu mye pen-pem mare ne bəg zai bəg shari ba adou yi bai gbannau wah nka momjen iri ayab a ying ya məng be ma pəd rig irig yn ayab bəg kuo-akwoi mbar dú venu nsa adwu bu tam-í mpalr bai tam a ma bai tam-nəg tan dri irig dou har karfe zeun, ko karfe pyena ba nka momyen məng ba jaumai ba yibəgbəg rig ken bəg wahri arig wab dri bn ma san məng mpər zeun dəng ba ka masan təng mdəng ama dəng mpər ama zəg bəm toh mka zim tannu bubari nmomjen tannu-bubari məng bajau mai ba sid boh tannububari ba yi bəg-bəg dwəg ri inda ayi rig sa beh ma kid rig yima yəg yanu-bubari nma gbanau wah rig yi dau-dau dou-dou, so adou ma van rig nkəng ye kad nma fin bu nəm shinəm yi kəng bai zau mbai dou. Beh ka ma ked rig na-nəm, na-nəm yin bu bashe nmomjenməng tannu-bubain awhoi nka yəg beh ma keid rig nəng ma ye shi rig mpər bu tag-í. Na bayai məng nəng man shire yei nəng bəg-bəg ba jou wuh nəng shəd ba rig wab nəng ke funisumen aha ma zik baá bai aha zik bań bai mbai dəng, ashe yan̄ buba nmomjumag har nmad jenna mai rig hwai nka rig dəng myi jenna mai ma hwoi ndəng ri bubashe ashe iri lie ba bubba ye bəg wu rig sa, behma keid rig inəd nau yane yi doudow, kinau ma bəg bgar yi kwad ma bəg byar məng ma ka bəg venu yi ven ma gbar yi kwad di sansan ma bəg she swagi yi-swag ma bəg ajiu yi vi, ahan bubba yi sa ri kəm-kəm mbani tabba nmomjennəng bubba she man sid mai ke kini.